Ina ke hana nei wau i kaʻu hana a mamake keiki e kamaʻilio me iaʻu aka ʻaʻole wau mamake e kamaʻilio me lākou o koʻu hana ʻaʻole wau ʻolelo i kahi mea aiʻole huli kua wau, no ka mea nui na mea aʻu e hoʻopau ai a ʻaʻole keia ka manawa e kamaʻilio, no ka mea paʻahana wau me na mea a pau.